حدث بالفعل وتظاهرت ان انا مش شايف شخص عشان الشخص دا كان عدو ليا ومش حابب ان انا اسلم عليه وكان ممكن لو سلمت عليه ميسلمش عليا ويكسفنى فا انا قررت ان انا مسلمش عليه عشان بس هو عدو ليا و كمان مش عاوز يكون فى بينا اى صله تانيه لان هو شخص مؤذى ليا جدا و دا التصرف كان فمصلحتى جدا